أنا أفظل السفر بالسيارة لأنها تعطيني حريةٍ أكبر، أجف وين ما أريد وأستكشف الأماكن عالرايح والجاي، بس إذا كنت في بلد جديد الجطار بيكون تجربة حلوة، لأنه بيمر بمناطج طبيعية ويعطيك فرصة المناظر بطريقةٍ مختلفة.